منزل أحلامي لازم يكون <hesitation> مرتاح وكالم سورتو بعيد، معنتها هادئ يكون بعيد عن مناطق العمران، ماذا بيا يكون في منطقة قريبة من البحر، هاذي أهم حاجة، والا حتى على الجبال باش نشوف المناطق هاكا المناظر الخلابة والبلايص الخضرا ويكون ماذا بيا فيه هكا جنان يعني حديقة فيها برشا أشجار وإذا بيا زادة فيها بيسين.